<hesitation> lagu nipi lau efau birthday agemai time alogai aga lau afa birthday alakapa aga lau alaulaisa, malele alaulaisa agelao lau ekefa'au lau brothers akemai lau uma akaikiai ao ala'afa pia ao ala'afa fou againu fou agagu keke ao ala'afa keke alaifai lau eu birthday alakapa. Amagai akemai lai fou agagu aga story agelao atsiafa aga lau ala alagau pia ala'afilaisa alamai fou aga enjoy pia gaina againu ke uma ao alauga lau brothers fou agafia lau mrs egakuga againa agagu elao birthday aga enjoy time agaifa agelao pia ekae epea puo lai apae pia ainu agu a'story kopoga kai lai ague pia emai lai ague ainu uma akeauga uma gaina lagai agapau agania aga miamia lai ague brothers kemai invitation lapeni puo lai ague time auga, auga alogai agao gua agemai agekoko lai apae pia ainu lai aguega ke ala alaukai agalao Lai amai afu agao agapuge lagai agagu birthday gaina alogama agakapa loli e'u eka puo lai agafia agalao gae o ma'akugai agagu fei lagai agaufele pia gaina lai agagu lo'o agapaga lai ague tsitsi agauma barbeque agapagua tosisi agapakeke agapuge lagai tosisi fried agakapa isa akeka ageaga ke lai agapa agaufele aga enjoy gaina agafia agania ake aufele agau lai ague pia ainu a'enjoy alao makuga afuga gae agalao gome agapuge lagai kikimuga agapuge lagai loli agafia agalao gae lai ague pia ainu lai a'enjoy kapaina agakapa lau efau birthday isa felo agemia aga pinauga agakapai. Agamai agalao enjoyable aga kapai kina gaina agalao atsiafa ke lai amai e'ai agagu agaukae aoniai agagu pia afiopui lau efau block'ai againu lai birthday aga agu aga enjoy familis kemai keakoko kemai music ao apaopuania brothers ke ak lai agu music boom box akaikiai aga on lai agagu music ao agalogo agelao gapigapi brothers fou aguelao mo lai agu music ao alogo aifi alomai egama lai agagu music ao agalogo agelao gapigapi brothers loli kemai keagai agapa loli kemai lose mo kepenimai afia efua akoko alao alogai lai birthday afugai ague Lai agu againu a'enjoy a'story lao lao agu aniniani lalao isa akeake gapigapi kapa gamai ageoma isa gapigapi ekapuga one two three ague elao four five brothers fou ague a'story laolao isa agemue isa ea akelao lai lau afia lague lai ague birthday a'enjoy alomai egama barbeque gamo pafi ake kainai ekae eaga pia ekae epea brothers kemai lai ague tosisi ipakeke emia o'olo auga lai ague agakuga mrs egakuga lai brothers gaina kemai aga lai fofougai ague ainu o'olo same time mo ania lai ague music ao alogo brothers kemai lai ague a'enjoy kapa maoai akapai lai ague a'story uma ao isauga emia pugu lai ague lai birthday time aga lai familis <hesitation> lafeni'i agagu famili enjoy agakapa famili fou agagu aganiani lai happy birthday time puo lai agagu a'story gapigapi brothers kekoko lai agagu a'story kopoga kai meat ekae epea pia ekae epea kuku ekae epea lai ague ala'a aniani kuku ala'a aniani time auga alogai lai brothers isai kemai aga fou agagu a'story niniani aifani amai ague a'alogama alomai egama pia ainu Kapaina akapa lai ague alomai egama aifi happy birthday aifania lai ague a'story laolao brothers isai kemai aga lai ague or happy birthday fouga lau efau happy birthday gaina namo puo pau omai lau fou ague aga story aifania isa aloi egama lai ague efua lai birthday gaina a'enjoy elao time aifania agemai time ageafia aga lai birthday gaina aga dismiss. lai agemia kai lai ague a'enjoy nia ekefa'a kemai brothers kemai puo mo lai fou agu apealai apeaiso alao ifemaisai apealai apeaiso gamo agapuge birthday aoma puo lai alao agapuge families fofougai lai alao agapuge birthday akapa alomai agegama ke agamue agamai e'ai gapigapi a'enjoy laolao mo isa e'i afui akekapuga keuegekae imamai keafia imai afia efua aga lai brothers fou akeake isa e'u ea akelao pia ao lapenii efua keinu efua aloi agegama efua isa akelao.